<hesitation> te ye china <noise> naá xi tu'vei xi lo na lakua'asoi modo lo ku-iniso naá, te livi kua'ai tuku, te lujua ni ye nchikutu á xi ɨ́ɨ́n welta ní na jinii ndee lo ko'oi ndute a nde lo iyo ye lo kaai naá te <noise> naá kuna'ai ñaliko nana-inii.